To mi miilii noone poofol kan, walaa ko warante an to ɓernde bana laamu e ardaare e mangu, nden mbo noone poofol e holla ceede e bawɗe e mangu e risku.